﻿Ekibuuzo eki nikigira ngu oyihireho ebyenyanja, ninyamiishwa ki ezindi eziratuuta mumaizi? Enyamiishwa ezo ninyingi, ninyingi nkoku naaza kuzigamba, enyamiishwa ezo hariho ebicere, ebicere nabyo biraraara mumaizi birateeramu amahuri kwonka biratuura habiri, biraza omumaizi bize nahiitaka. Haabaho nemitoryo, emitoryo nazo ziraza omumaizi zaaba zirenda <hesitation> nkokuzaara, zirateerayo amahuri kwonka nazo hiine obu zirarugayo zikaza aheitaka. Hariho n'enjoka zirabeera mumaizi, enjoka ezo nazo ziraza mumaizi zishube zirugeyo zize haitaka, habaho nobundi bukooko bukye bukye nkobu ebyenyanja nemitoryo zirarya nkeminyoroongwa